ده هيبقى <hesitation> عن طريق إن أنا أحاول أركز في التفاصيل، و <hesitation> أشوف <hesitation> الحاجات اللي هي الواقعية مثلاً إيه اللي بيحصل فيها، وأتأكد بقى أقارن ده بده، هل ده مثلاً ممكن يحصل في الواقع ولا لأ؟ فلو مكنش هيحصل فخلاص ده محاكاة للواقع.